. Ibu at adome yɔng ki izen nye fe adom e be ta agam na b aba ba korong iwu gun ni kuparap et mizzen abolish ni in sok yit iya adom e, in da rung yit iwu, ne bay a ka me ifas yɔng fi ite yɔng na ba te ba fam nɔng a da be a di se ice me ayɔng fi ni kap yit yɔng a ba kukak yet kukparap kyɔn de fi ima fɛ, kukparap e me in te yit iko nantsen adom kukak in kap yit iko anɔng, ikan kukparap ba di nyes asirik, ikan idɔng fi in sɔ yit ide ifɛ akon, bakyem ba sɔ ikan akon ni kukpawap ban ye asalala me nɔng na di ni sɔ ke kasin ke me, kukak fi in kap kaangan ne fɛ a kap itson, ba kaakya kanne fi ikap itson ba, iyit in darok yit badakop yit, itson ki ngɔn kap itson da korok ide nikos nizen fe batsin kap inyonagba in inyɔt itsin ni kap yit itson nɔng ba da te itson ki inas itson yɔng aben i data ni rasak na ba korong ide izen bi ba bɛ ba tsɛt ide, banet ba bɛ ba da sɛ mo nɔng i da bin tsɛk yin itsen bada bane ari, bada fɛ ba bene itson yɔng ari.